ସାଫରନେ ତୋ ବେଲ ଗୁଡୀ କୋ ଏକ ଅଂଗୁଠୀ ଚାଲେତୋ ଲିପଵର। ଦ୍ଵାରା ସୌନଚଲନୋ କରେ ଜାଏ ଜହା ବେଲ ଭୀତରେ ଥିବା ଦୋଈଟେ। ଧିଲା ଧାଦୂ ଚକ୍ରୋ କୋ ଧିବ୍ରୋଗତିରେ ଘୁରାଏ ଯହୀ ଚକ୍ରୋ ଗୁଡୀ। କୋ ବେଲ ଭୀତରେ ଆଗାତୋ ସୁରୁଷ୍ଟି କରେ ଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବେଲ ମୁଧ୍ଯାରେ। ହୁଈତିବା ଧୌନୀ ଭୋଲୀ କା ସବ୍ଦ ଉତ୍ପନୋ କରନ ଯହୀ ପ୍ରକାର। ବେଲ ବା ଏବଂଗ <hesitation> ଡାହନୋ ଉପଟ ଜୋଗ। କାରିଂଗ କୋ ପାଈ ଅଲଗା ଭାଵୀ ମିଲକେ।